Ny hitako mahomby ampahafantarina ny mpampianatra hoe herisetra ara-tsaina ny fampitahorana ankizy any am-pianarana dia ampahafantarina ny ankizy ihany koa hoe ny mpampianatra tsy natao ho biby fahatahorana fa natao hampita fahalalana